Akit kuentaja kimakni akxni kmakgpaxa xlakata tlan ninakinchapa tatat nachuna ktakuentaja lata kgota chuchut xlakata ninakinchapa tatat nachuna tu katsuntin la ju´u akin makgalaya nipxi, kgoxkgewa manta chu lakchajan akxni ta´an nak katukuxtu akxi chi ana nak katukuxtu xkgajkgonita chipina nak akgxtakga makgpaxa makxapakana xlakata pala ya skgatinat o la laktlawana nak tsujtijia tawilana kitsistankanin la wakax, akgchinchi tawila nama wanikan xkapa para namaktayayan chi nama xkapa pus namakgpaxkan xlakata nitu nachapayan laktsu tasapulit nachuna kakxila para kalhtukunin nani kama´an xlakata nakilhtuku nila nakmakla chu akit kuentaja ki makni

Nak kinpulataman talakgmin lhuwa akxni tlawakan xapaxkua tlawakan tatantli lhuwa ti taminkgoy katsisni ta an talakan tuku anakgoy katsisni tawila pukgaman, katuwa stakan katsisni liway nachu kakuwini taan lakgasmalankana tawila achu pulakgastan ana niputawakakan ama akchinchi, tamakgmanani wakax wama wanikan tiku na tlaja chali chali tlawakan chu chi ama taan natlawakan juu lhuwa pustan anan lhuwa tu wix putsaya juu tatamawanan, tatamawa tunatamaklakaskin lhakgat likuchu nawi pukgalhtawakga wi lhuwa nistakan tatunu xtawa mistun xtilan wakax wakg ana juu nastakan xaliwa xtilan tamakgnin makgasakgat chu ama juu tawlana pukgalhtawakga ti chu xalakgskgatan chu xalaklanka wali juu nak kinpulataman tilanka wilakaja lhuwa tawilana nak juu wali lalakgmin.

Akxni ti chapanit nin tuku tatlawa tsiyunajni tapalha ama tsukgawasa o lankga cristiano talakskuyu nikula talakskuyu xta´an taputsa tuwan la puksnankiwi, kukata , sasaniatuwan, axux chu ama ix lakatun walikan nak jalanat uyu skuku lakskuyukan na ama tsukukan mapukan akxni chi nalakgpankga xa axux nalakgpankga na´an xa jin uyu nataya ix itat o tsiyunajni ne takxilhnan talinaka nachu wilapa ne ka tawalini kuchu talipuxmani nachuna xakakxila xtawali tasikunalhaw ama nikula ta tlawa ama tuwan tsuku talakgkgochi nak pokge ama chi lata kalhtaxtukgonit wakg xa tuwan tsukukan liklhawakan , nak ix makni, xmakxpan ix tsokgosni ix akglhchan xlakata na´ankgo ama nin o ni tlan tuwan nitlan un

Akit ne paxkua wili klakgati xala ninin wana wa ama mas klakgati akxi chan ama ninin tsukuya takaxa xlakata kalakapastaka kakgalhiya ti kilitalakgapasnikan tapulanit kawa lipakgalhtiya tu xtawa ix lakgan chu lipaxaw naka lakgpaxialhnana kin kumpalikan kin kumali, kaliniya tu lipakgalhtinankan la wati , tlawaya sakgsiwat nachu lipakgalhtinana manta nipxi, chankat, tu xlakgan xtalakgati nika kakgstsonswaw kilitalakgapasnikan xtawa la laxix chu nawalikan xa kuchu lakaskuyunankan muksun o lipakgalhtinanna xanat xlakata akxni natamin xlakgan titun nata chin nak puchaw natawa chi tu akin lipakgalhtinanitaw nachu walikan lilhtamapa lipaxaw snun lata ama chan ama kilhtamaku nachu chi ana nak ana ni tatajumanancha nakaliniparaya lipakgalhtin xlakata akxni chi nata an xlakgan talin tu natawaya ana nitalamana

Akit klakgati ama limanin spupokgo, spinini xanatwa, naklakgati ama tsutsokgo laklan ama tatasi akxni kakxila xanat spinini laklan xanat xalakg snapapa wa ama klakgati akit nachu kuali kilhakgat chu ne katamawanit tsutsokgo snapapa ne ama smukuku wa ama kalakgati akit nachu kintatunu katamawa netsitsekge, tsutsokgo snapapa,

Nak kinpulataman lhuwa tu wakan akxni chan chu talakatsuwima ju'u tlawakan pulh wati xtila xapaxni natlawakan kaxtilanchu tipakgatsi netlawakan natlawakan tamaktin walikan sakgsiwat walikan sa sakgsi achu akunkalin xatalapu nipxi xatalapu manta xatalau kgoxkgewa na xasakgsina nachu xasakgsina chu ama walikan kgela wa ama wanikan kakaw nachu waliparakan ama kaxix chankat wakg wa ama walikan juu nak ninin

Anan lhuwa tu tlan anan lhuwa tu tlan lichiwinankan xalak kinpulataman lhuwa xtakatsin nakkawaniyan akgtun nema juu kilitachiwinanka wi anan lhuwa la ma tu xalikuchu tuwan la ama akgtun tuwan nekiwanika wanikan tsiis ama tuwan makuan lata ama kakit ana lan tuwan ana juu nak kinpukataman pueblillo pakgaxtakni lan ni lanka staka aktsu staka ama chi tuwan mat cu´chi ti ni tln katsan tilitakxtu xkgalhni tilitakxtu xasakgsina ti tsankgani kalhni ama natlan wa chu tijikuanit snun sanpapa wa ama natlan li paxa chu chi ama nak kawaniyan mat wata akxni para wix tlan makgkgatsiya kawat xachuchut mat kamapupi pakgnajatsa xatuwan chu kamuju akgtun pokge chuchut nak xalu lata kapupulh ama tuwan tlan kata pupulh chu chi ama tsina kamixli tlan chi kgota xakgachuchut mat ama makuan sasakgsina ti ni tlan makgkgatsi ti tsankgani kgalhni natlan mat tijikuanit ama tu natlawa namapupi ama xpakgen tuwan tsiis nak aktun lankga xalu kamapupilh lata tlan kgalhtaxtunit lata tsina chichi ninalahmuju chuchut lata ama puru kgachuchut ama tuwan kalimaktawakalh kalipaxli lata kalitamakgsnakalh chu chi ama lata tsina tlana chichi kamaktawakalh chu chi ama nakaxtla lan natxtuni lan lakgatsotsokgo nawan lakapinini mat tijikuanit namakgxtakga tajikua chu chi ama kilitachiwinankanan juu kinatsetne kintsiyuna chu ama lan takatsin xatuwanialikuchu